کپڑے ساڈی زندگی وچ بہت اہم رول ادا کردے نیں۔ کپڑیاں دیاں مختلف قسمہ ہوندیاں نیں۔ اُنہاں دی بناوٹ وی مختلف قسم دی ہوندی اے۔ کجھ کپڑے پانی نال پج جاندے نیں۔ جیہڑے کپڑے اندر پانی نئیں جان دیندے اوہ آپا واٹر پروف کپڑے کہہ سکدے آں۔ آپا انہاں بارے کجھ ہور گل بات کردے آں۔ سب توں پہلاں کپڑیاں دی بناوٹ ویکھئے۔ عام کپڑے اوہناں توں بنے ہوندے نیں جنہاں وچ پانی وگ کے لنگھ جاندا اے، جس نال کپڑے گیلے ہو جاندے نیں۔ تے واٹر پروف کپڑے دا مطلب اے جنہاں وچ پانی نئیں گھس سکدا۔ عام طور تے بارش وچ پائے جاندے نیں۔ جیمیں آپا کہہ سکدے آں کہ رین جیکٹاں تے بوٹاں آدی وچ کجھ خاص قسم دا کپڑا ہوندا اے۔